Fomba fiasan'ny fihety; fihety zany de vy vy roy izy misy tahony kely; misy karazany sasany tônga de vy jiaby de misy ndraiky sasany le fita- le le fitagnana ananzy igny karaha nilônnilôn endrika zaigny de vy am'zegny to de atsofoka amle raha tapahagna izy de lasa mizara roy de igny mitamba- mitamba- mitambatra de manapaka zavatra.